A stöia da Ciña a l'é ben ben complicâ perché a l'é unna civiltæ antichiscima. Pòsso dî che subito dòppo a-a primma guæra gh'en stæte ben doe guære civili tra i naçionalisti e i communisti de Mao Tse-Tung e into mæximo tempo gh'é stæta l'occupaçion di giaponeixi.